Konci ama gembok, kan kite mao pergi nih kite gembok rumah kite, kite takut maling masuk kite gembok dah tuh nah kite pegi deh tuh, nah pegi udah lama tuh <hesitation> akhirnye kite <hesitation> taronye lupa ape gimane kite ngeluarin duit kunci ape jatoh ga tau deh tuh, eh pas gitu kite mao pulang kite cari didompet, nah kunci kemane nih ya allah <hesitation> akhirnye kite kan bingung kunci ga ada, ke tempat yang kite pegiin <hesitation> kagak ada juga, ya allah siape yang nemuin gembok gw nih, akhirnye kite pulang lagi, kite kan bingungkan, gembok ga bisa dibuka rumah, akhirnye kite kotek kotek aje ga bisa juga, akhirnye kite manggil tukang kunci tuh, tukang kunci <hesitation> di pspt tuh, akhirnye tukang kunci saye ajak ngomong, bang tulungin ngape bang bikinin kunci <hesitation> di pspt tuh manggil tukang kunci, akhirnye tukang kuncinye saya ajak ngomong, bang tulungin ngape bang bikini kunci rumah saya gemboknye kuncinye hilang bang, <hesitation> akhirnye abangnye mao juga tuh datang ke rumah dibikinin diukur tuh. eh alhamdulillah bisa kuncinye rumah dibuka, nah waktu itu ni, kite lupa malemnye tuh pegi, peginye kite malem tuh pegi kite kan tuh <hesitation> lupa ni, gembok lagi, gembok tuh kuncinye nyantel digembok kite lupa angkat kuncinye, nah enak nyediain maling, rumah kite apaan aje diambil, ga ada barang berharga sih cumin, baju yang <hesitation> diambil apaan aje diambil, sepatu diambil orang kagak ada barang apa apaan rumah kite diambil semuanye ya allah udah hilang semuanye ya udah dah.